هختار القدرة على التحكم في الطقس لأن الجو <hesitation> له عامل كبير جدا في ان هو يحسن من نفسيتي أو ان هو يخليها مش متظبطه فا كنت دايما هختار الشتا أو الخريف لأن في الوقت ده انتاجيتي بتزيد وبكون حاسة بسعادة وراحة اكتر فا كنت هختار التحكم في الطقس.